<...>Maro rolahy ñ karazana voa mety ho hitatsikaa eñy ho eñy: misy ñy voa manga, ao koa ñy voa voanio, misy ñy voa tsaramaso, misy koa ñ'atao hoe voa patsa, misy ñ'atao hoe voan-kafé, misy koa ñ'atao hoe voa voatavo ary ñ'atao hoe voamady.